Gne dihy tena malaza aminay agny moa zany gne batrelaky, ankoatran'izay, misy avao koa gne kilalaky, gne salegy, danse de salon, danse ino moa afro, afro eky koa e malaza amin'izao amin'ny facebook gn'agny, zay gne karazane dihy lalako.